To baɗi siya? ko ko sha'awato mi? agebed Asubur ki Lahdi ko sha'awaksiya dalazu, ke agebed su bolo wanse dole ko ina sha'awassoto kamatako ko so Asubur ko akeso Lahdizi duk na onako tuffutus sumboɗi bolo wayye ko kwalshe zaini ko ahat banatko, banatkoma a kwalshe zai, makoftan koma kwalshe zaigi futti so sumbodi bolo wayye amma na andi ona fujzignimi inkola zoitabu amma futti sumboɗi bolo wanse na onankote lokoi kola zai ki futti wanse ankai moɗi dan sabogi dole ko kokoi danɓetu ruutay yoto ko kontiko bo ruuta bu ko denatko a banoma ko kolko zaiki 'yami amma nako bonammi dole goko danɓetu ruttay yoto gudiso nako so Asubur ki Lahdi a taimaka ai sosai eh, dan gobnati onankoti dama akana iko uska. Na ko- ko- kogo kori, ko aa kogo bo rutankoi yotto ituzi sannan ko metu bono. Asubur ki lahdi dama onakote aka nataimako koi kogo itu rutta hawoto, to kogo gaboni wanse kogo gabani wanse na indigo gaboni wanse dole kometo to lakmemomi. A ikoti amfani to kauso ko kontu marshessoto ko kontu ko laktu yotto a sumbodi wanye ko kontu koborutanku futti so sumbodi bolo andi rutabu ataimakin ko gomiyago indiko ziyartasi kema kolko kolko amfani dishenkobu to amma na andi futti so sumbodi bolo wansebu to koda dishe be'isoto so marsheko ko so suno, naso suno nahak futti so sumboɗi bolobu ko gitta gobu amma na andi futti so sumboɗi bolo wanse kogo eti ti, na itingo ko meno bano ke a marmari ki koi be'i marsheshe so sentiko ke a marmariki koi, gwaiyake akwalshe zai 'yami loke farin ciki amma so za'ashebu dik kullum abo ruta ba ruta an Asubur bu an Lahdi bu ai a inabu amma na onatko sumboɗi bolo wayya a taimaketi to na meno bonome to koiya dakoi ko itinkoi lakɗu ka mu- mu itinko wane- wane ta lolo kaza, ah wane kaza ai moɗibu to doloke kwalti zai a tilini amma 'yanko sibu a inabu amma na itinkommi koiya ki sha'awanni sosai. Asubur ki lahdi daman onankoti te aka ka'a to amma dama anankota na mushuta bommi aka ka'a kausomo mushuntonko bo Ngamo, dama muni munamonko yaressoto bu dama tinki mafarinsu ma mushukomte ansumbo nanko bu sum banako mudanot shutenko ɓaɓa amma wanse damatmu mu lamonete kauso mu anshe 'yamu k- ku hiranku zabko bunga ku taɗitku ko gyarfo dani ku ina tadi ki yare wanse doku kwalshe zaiti. Yogasoto yarenima bo'eto a gitama anibu amma nako gabko milla aya a shuta hadaku wanse a- akumontako ancet millabu sai hadaku wanse bo'etodaji ku duranto bomoɗi to amma naku shutankot millami, milla kwala zaito sosai gunima kema kwala zaito, dan foti soto a itiku uska to amma na shutate bu ma inabu. Bama maiko Asubur ki Lahdi wanse onakutaimi dama aka fuziko ina ziyarar sotto gaboni dai komin gerato sainako suno washe gari ko metko to nako menkom shikenan ko dukto bo rutanko to nadamko shikenan a rungumako sara bolo amma ko <hesitation> anako futti so sumboɗi bolo wansebu a inbu ai amma na onankote ma ataimaka biya dik awayyemmi to amma andi ei moɗibu to kauso a ina nzina kawai muhinda kogozai zafko bunga ku ei hirakun wayye ani wayye ani sike ani koi ke ani to kusha'awa hira sosai amma na na andi hira so futti sumboɗi bolo wansebu. ai a inabu ai Asubur ki Lahdi wanse taimakonko sosai lokalo ko kwalshe zaito amma andi hutti wansebu ma itinniɗo to amma na andi hutti barmi ku itu 'yanku an miskilabu, lokenditu a- a- adiya bono anyoto bu amma futti ai moɗibu kullum tabo ruta a- aɗiminnido? dole a gunanni to amma naa andi hutti bami shikenan ko duk hutti enko banatko, to nadino kakafko marama kogo itu, aa ko kfko de'i maa dik dai ko ina.